Sɛ epɛ dɛ ebubu w'atar yie a ebɛtsrɛ atar no mu tatar na afei ahyɛ ase dɛ ebubu ne nsa n' dze ba. Ibubu nsa n' ne wie a na ebu egu do fa na fa ne nyinaa. Ebu n'ase n' aba na afei adan no. Edan no a na ebu n'ekyir no ato do mbrɛ ɔbɛyɛ a n'enyim na no kɔn no bɛba ebedzi sor na ne nkae aka ne nyinaa ɔnam dɛ ebu mu egu n'ekyir ntsi ɔayɛ yie ama wo.